Ayɛt nkyͻrͻk fɛ dakunom nye ina fɛ anet awe bereng ina, ayɛt ija, ke ibon, ke inyak ke inyon, imi mak ashim akabu. Akabu ki ngͻn mi menda, kea net akak shim a bɛ sok ikyɛng kak ayɛt ari ngͻn, akabu da fɛrɛng. Akabu se nagbͻng na anet, ada tosok <hesitation> ki ngͻn mi menda yik-yik, kɛ kabu fɛrɛng gbu, ngͻnͻng ida dorok bege ida di kyɛng ͻng. Akabu shesheb banet naton nkyͻrͻk nduk e akabu kyɛ ba kpatang shim ba nͻ yɛt ari, kɛ bat sin aza ni ren ma yi da fok akabu shim iwͻng ashe banet ba duk eyͻng bafi-ts-kat atuk ͻng. Mok anͻng ada, iyit, imi fi, ayɛt ija ngma-ngma in shim akabu di wat nek iwu di tosok. Ayet kaban e baa se nagbͻng ninyak awo bvs, ba se nagbͻng ni ibon ba, ama akabu adi tosok. Iwu yet kabaane, ikyɛng izining kong, ki ngͻn kute, ki ku nesek kuyak ma, ba se a romong anet ba ki ngͻn ku te-ku nesek ikan ba da romong anet ba.